Iyoo, aɓaande saantini gñég, gñég ngi <hesitation> ateeng-ateeng-ateeng-ateeng-ateenginbàa man hamma wi ñég ndu uto hanu uraama. He nŋate njalo ubiiŧa be mbii hiinde, he ha anŋate ndu unraa gñég anŋate njali ma ubiiŧa be mbii hiindi ma. Dango abiiŧana mo ggítini ma ga a hú baawo, ahúri yaa ndi nŧoota mo ateengida ho, njalo njali gimbo ingiti wima inwomi. Untéy afegsiyon wembe we ga hú ma ngi hí ma a mñuugi we Haala ma wi megesi wi a mñuug be. He dango yíŧoo yíŧi we toon be uraama we ii yyaa ugama tawule, bari uraama ugédima yaa go gaafo ño nnaŋna. Yíŧi hembe fana he ga anaŋ hiinde he. He njédi gwili gbúŋ a hú, ndango abiiŧana anhúri yaa ateegda hi gaŧu bo <noise> he.